Ma-i tiiäq, ku mitu kõrda ma sjood joba ütelnü olõ, agaq egä inemine mõtlõs erinevät muudu. Ja es'ki kui mi suutnuq niimuudu rahuh elläq, et kõik mõtlõsõq esimuudu, om iks kiäki, kiä kavatsõs ka midägiq tetäq tuu hääs.